Lau pau e'u birthday fakapa ga koa iopoga auga, e'u pagua alogai <hesitation> iau fakapai kai paper fa'fake. Feke mai e'u miamia gaina fekeisai you fekeisa lau e'u birthday ala alakapaoma auga mo ekeefa'au e'u church members malele fapenii. Isa inae mokuai keagu puo moku isai fapenii, isa gau isai mokuai keagu puo fekelao gae pagua alogai au akaikiai fakapai e'u miamia akaikia fakapa auga. Gau safa ifi auga, ifi auga puo lau gau speaker invitation fapenia femai gaina la'afouga alogai isa ega music fe show safa anina lani. Ga puo isa invitation so fapenia, femai <hesitation> mekeo paguagai feifi ga koa lau e'u birthday miamia, isa felo femia. Mo pinauga ekeefa'au isai pinauga akaikiai auii, pastors gainai paper fapenii invitation fapenii paper fapenii fekelao e'u miamia gaina alogai fekekoko, e'u amage ikupuga safa <hesitation> iau akaikiaii famili mao keague puo paper fapenii. E'u miamia gaina auga, anina lani isa felo femia Pagua alo isa felo femia gome lau e'u miamia kinagai akelao puo e'u pagua lo fapakaikaisa afu isa, isa felo feka felo feka ga koa pagua alogai isa felo koa iopoga feka, lau e'u birthday akelao auga lau ekefa'au akelao samaga <hesitation> lau ifou ganinagai kai, e'u afu fakapa felo. E'ai e'u afu fakapa felo iau fakapai ga koa e'u la'afou gaina, anina lani auga, uma hundred koa na fa'afa fekaina pulumakao oiso or pani koa na fa'afa fekaina gome gaina miamiai auga miamia akaikiai puo, tete loliota amu, amu akaikiai ga koa iopoga fafii falaoainii ekefa'au fekeinu. Amagai akelao auga, fekeinu fekeania fefua e'u miamia alakapa alogai gaina uma pulumakao kapaina alakapa auga, gaina amuii fapapinauganii fekeafii. Fekeinu fekeania, ga koa iopoga sama akemai auga lau, fekeina ekefa'au ekefa'amai alao auga eima felonimai, emai foama emai amu feloi ekapai ania amai fekeoma, ga puo, even inau amau ganinagai invitation Afakuau, famili gainai fekelao, fekelao <hesitation> fekelao e'u miamia gaina fekeisa. Ke anina lani auga inae taoniai auga number akaikiai ao felao, mekeo paguagai, mekeo paguagai ega apa alakoa fekeisa fekelogo kainai puo lau e'u invitation miamia fekelao paisa laoma, laoma puo e'u nipi auga gaina mo laoge gaina la planinia emai elao, ke pau namo lague alogai auga anina lani auga, lagai safa pipalagai ao fafia <hesitation> lau e'u pinauga alogai auga, e'u vision ao ekae auga anina lani auga kapa ao akaikia agao mekeo alogai fakapa ga koa e'u, pinauga feka fepea laoma. Ga puo e'u pinoi auga e'u nipi lau lagu e'u plan auga gaina mo plan laoge. Laoge puo, <hesitation> e'u feu alogai kapaina fakapa auga gaina mo laopolaga, laopolaga puo e'u birthday ga koa fakapa alogai, e'u birthday ganinagai kai isa kelao auga, mo ekefa'ii kelao auga e'i birthday kelao auga, mo contribution kepenii kapaina <hesitation> fekeafia kelao kepipenii. Ga puo lau inae taoniai fapinoi <hesitation> ekefa'au fekelao even pastor ganinagai, ufainagai fou lapea amegamega inae keagu puo gaina fekelao feke E'u birthday gaina miamiai fekeisa laoma. Ga puo lau e'u nipi auga nipi gaina mo la nipia <hesitation> lagu, alafaoma gaina amuii fakapai laoma. Ga puo e'u vision akaikiai auga gaina ekaega ke pagua ega laomai kainai puo, paper <hesitation> invitation mo pipenii, papiau galao aloma gaina auga, decoration alokapai auga, emu pagua alo emu iau alokapai, ke pagua alo gaina alopakaikaisa papiau akelao auga oi emu afu isa <hesitation> felo fekeisa kainai puo, ga alokapai oma akelao, akelao